Ay mifampita falalana isaka taranaka biby; teraka zao <hesitation> kivà de <hesitation> teraka izy, de rehefa teraka zanaka anazy de mhafafantra hoe mandeha mirendra mandeha <hesitation> miredaka ankagny izy de rehefa ataoandro andro de mody de karaha anzagny ko miteraka afa de mandeha miredaka de ataoandro andro de mody; mafantatra tompony; mafantatra hoe ty tragnonay e.